<hesitation> vitadiche dá iin, iin nruchi kuxhí iin vinté, te ni nichedo'a <hesitation> nruchi kuxhi nidakiti niché ta ni dakena <hesitation> <hesitation> inakinti ajo ta nidakena la ya'a, yichí ná teoyoxixi.